Ama kukalhit tu la katunu wanikan crioyo ama kukalhit witu xun witu skij witu sakgsiw ama kukalhit tu makgalakan katuwan lhalu lakuan porque lhalu kgalhi abono lhaxtanunts tu stakan ama kukalhit tu stakan kpustan porque uxa tsama tu liminkan kpustan pus liwana lakgkuchikani liwana fertilizarlani uno xla ama tu makgalakan katuwan pus lhalu wilinikan abono pus lha kawau lha lu lakuan pero tsama xa kukalhit tu makgalakan nak katuwan xatse kukalhit porque lhatu wilinimak abono ja tu wilinimak para licuchun quimico jatu wilinimak uno ama kikalhit tu mkgalakan katuwan pus tlawaya ama wakamole akgtimi puxpatan aktim puxpatan pus lakxkgotaya tsama kukalhit makaniya pakglch, lakgsitmakaana pin i chono tsama culante maskgokgeya no tsama no xa wanikan wakamole, osu para tsa na lakxpatay lixpatay tsama lixpatan nak- nak puxpatan na tlaway tsam wacamole.